Pi organizzari na festa ammucciuni circassi l’aiutu di l’amici chiù ‘ncutti, circannu di fari lu gnognu pi nun fa fari capiri nenti a lu festeggiatu o a la festeggiata. Ddoppu truvassi lu locu chiù adattu pi la festa chi vogghiu fari, ca po’ esseri un ristoranti ma puru dintra casa. Facissi ‘n modu ca tutti arrivassiru a la ‘ntrasatta quannu lu festeggiatu o la festeggiata fussi cunvintu ca ormai nun si fa chiù nenti. E poi priparassi na bedda tavulata di manciàri pi passàri na bedda siritina.